واحد من أطرف المواقف اللي مرت عليّ كانت مرة مع شخص كان يسأل عن طريقة عمل "كود يطبع له الوقت الحالي"، فكتب عطيته الكود، لكن فجأة رجع وقال: الكود اشتغل، بس الوقت طلع غلط... مو الوقت اللي في ساعتي!". فسألته: انزين ساعتك على توقيت وين؟" قال: ساعتي على توقيت قلبي... أنا دايم أحس إن الوقت يمشي بسرعة لما أبرمج!" يعني فعليًا الكود ما كان غلط، بس إحساسه بالوقت كان أسرع من الواقع! أحلى شي إنه كان جاد جداً، لكنه ما انتبه إن المشكلة نفسية مش تقنية.